Suban gwani ma vullith muzi taghun ni gwani ni da hilayayiyau daga dami zuwa kwata ghainu dai wa khin nawi wi ndaka di ngara auna gwama na`a ma layayiya kurdi mirana a datti vinahi ghuma gwamana tsabakhi t`inna gwamana`a layakhi gwaltai bay au ma hallau sai kawai ko wini a sinnighamasi ghau wee gwani <hesitation> tsagyi taghun ti gwamana`a ai mbuna`a kwahi mbani ba miya ko wini ta laya ghamasi daga wan jinasi sai amitawi sai ghamu wa bukana ghan we koda wan aha vahi jin yahuwi bawu diva wu ndaka cinusi a ndaka sawaa sai ta davo dawada au jinwi amma ghani hi da ko hiji garinzihin bawu p`aya wu ndaka cinsi di takati amma gwamani babu. Gwanani makuruna hi na bakwi subu tigha ghamai hi um bakwai subu gwaltai babu <hesitation> ngwanuni ba dali bakwi hi laya wi ta taa vinahu daga lthini sai lthini ghan wee gwamanda din yani buwa umau ghani dai wadivawu ndaka zhiba ti subu muzhi taghuma ko subama to sinni a ndaka miya ma ghi tsitsira babu yau hi layi ko wuti saidai ya laya ghausi caba gwannani dai yani ba ma uma gwaman`a babu sanakhi ghishina kowini ta laya <hesitation> ti ghamasi daga jinasi sai amitasi sa subu ya uma khin cawi gwamana muzi taghum ci mbunan ti da saari gha takhi ba a diva injikhi maghi layahiu di takati ba hi ndakiya. Amma gwani koda wu ndaka cina subana muna babu ndaka kuzawi amma gwana na`a amma kai ni ti da wakhi kayai di ghauwi wasina ba wu biwi wu hali ti tsuwana di takati ba adaka da gyishau ammana gwamana ko wu ndaka muya khin kayai ko wa daya kwakwa sinni sai taba sapawu vgar a sinna ma va wa diyi asinama va wani garu a sinna ma vawu wanwa girmu basiu saidai ta khiya ghamasi can ai sapa ko waya ghau wee ghan we tsagyi taghun tu gwamawau muzi taghunci vula ba dindin kowini ta laya ghamasi.